أول شي نخلي خلي ملابسي مسطحة جدامك، هيكى الأشياء مثل القمصان، حط الكم على الكم وحطويها على نصين، بعدها أطوى أسفل من الأسفل الأعلى والبنطلونات نفس الشي طوين بالطول الأول، وبعدين مرة بالطول مرة تانية. وأهم شي يطبق منيح.